Mobiljet n’banesë pluhnoset shpejtë edhe shpesh. Me i pastru mirë munesh me marr me ni thithse t’tokës edhe kadal kadale prej naltit me i hek pluhnat që jon mledh nëpër cepe, nëpër qoshe ose zbrastina. Po për ma mirë jon sprejat special për lajme të materialeve t’ndryshme t’mobiljeve n’banesa ose shpija.